Aaa n miye ma sase wye wyei n lafyiyai, <hesitation> agbagyi aɓo lo lon mwa begye n ɓa nu ɓa ɓe yi n na sese yi, na lafyila yi n ya shigba nyi knyii, kwon che kwa da shekwo yi. Oɓo kpmisniyi okwo ni ge, yi ɓauyi gbetwu, she kwo yi nya, ya uyi gbetweu nyawu nya chesni ya zakwoi yi wo ɓai gnayi, ɓa wuyi ntwuge na kwaɓa bmazhni, nyi ɓa znazna lonu n yin ɓwugyi, n na gbetwu uyii, yi ɓa ɓwa lafyiya, yi ɓa ɓwa asese n na gbma dai. Aaa, a gbagyi, mii ɓeida ɓoda lai, nge onya n kwo to zhni ho nya, ha ɓwa hankuri, <hesitation> onya n kwo zhni to nya okwonu zhni ho nya, to twu wye nya n kwon ha kala toi sin, n twuge na kwo ɓa she ho ya dna n na gei gegyi, oya gbagya ɓyi naye, yi ɓa dna wye n naye yigye ofyi n kwo wna n naye nyi, kwo to ɓo wulo nu n na za kwoi san, oɓyi ɓei wasi ɓwu ho ha woge ala wye shni won fyi, amma she ho gye fyi lon naye, kwo n na photo n na chei knyima Ho ɓa gye aɓyi nu, nya n kwo laka oye shiba kwoi lo, kwo shita, dnan na tan tasnuyi, o kwo kwo zhni ɓosnanu, nya zakwoi, osan ɓyi nugbai ya gbmiya wa fyi zni lo nu, ɓa ɓei ɓa kwu kwa pita, ɓa uyi knyi ɓei na ɓon kwoya, akpe kwo kakayi, amma aɓyi n naye aban zakwoi to sulon, oɓyi la diya ɓo, aɓoi kwu yi mwa begye, ta na knyi knyi doyi nu auya, akpe kaka ya, mii da ge oya gbagyi nyi che pma ya ɓwa sese n lafyiyai, asese n ɓayin, ohonu nha zna ɓa zhni ɓo ho nyi n chei, n twu nge she ha twu wye nwu, she ha la ho nyi ɓo n bmya bmya, yi ɓon n zakwoi wange, n ha dwu twu, kwa dwutwu n hoi, n hala n bmya bmya kwa bmya bmya n hoi, miga shaura twun kwo lonu, nge onya nkwo zhni ho nya ha zhni gwo diya n shekwoyii, ha chi shekwoyi ge ha gwode, to gye ɓo n zado ha twu wye n kwon, n twuge ho ta kpe she wa zhni n wu woi ɓwa kwon, kwo wa la ɓo nukwoi zakwunu, shekwo na tnu wo n chei, ho ta kpe lon, hon ge te nyagye n kwo nyi sai ha ɓwa kwo, kwo she kwoyi to ɓo n hoi shin ɓwugyin, to yi to gyi shekwoyi awye yan, ya kwo lan na tnayi.